जब तुम ते रोड ट्रिप प्लान करनई चंदा च तो सब सोइ पहले तेय करा की कख तुम जणूछे और क्या खर्चा तुम्हारा होलु ताखकु रहेनू को क्या खर्चा होलु खानु पेनपेनु को क्या होलु ट्रांसपोर्टेशन का क्या होलु सु सब निकली ते और कपडा कुपड़ा से जगह के हिसाब साई पैक करिते लेजा